Passa comu cona tenología, que mos gustava de gastal una sartén de hierru tolas vezis peru, craru, deque andas con priessa i te se quea pegau el condumiu te recuerdas del teflón assinque assín de sonrueu gastamus sartenis d'essas que no se pegan. I palas ocasionis pos gastamus las de siempri porque el gustu es muchu más güenu. No se puei ni comparal un güevu fritau en pucheru de hierru con una sartén d'estas de teflón.